Axkan nikan nekah clima pues achon sewa, soyen axkan, tlen marzo yeh achon tona, asta atl nekah wawali. Iwan julio so yeh achon kiawi, nekan asta nikan tlani achon nekan nesi n atl, asta amo kualti sepanowa, aha. Según nacimiento, pero non nacimiento moskalti, achon nekan atl kisa entonces. Kipanowi puente, aha, yeh kipanowi nochi asta camiomeh kemanian para ver panowah. Panowah nochi ik nikan, welta kimakah, porque omen salida, aha, tos allá abajo, vaya netlani yeh nekahki motzakua nekah carretera, tos nochi kisa ik nikan iwan kalaki ik nikan tlani okse ich ohtli. Ah tlen axkan yawih nikan nochi ika taxi, autobús panowa son se, panowa de kualkampan a las siete, ompa okse tlehkowa asta las dos, okse temowa ya asta las cuatro, ihkon. Ah pues nikan yeh nekahki tla ikah mokokowa kiwikah ika taxi, viaje koncontratarobah tos ya kiwikah, aha. Aha kemanian mixkiawi, kemanian son tlamixtemi, kemaniah tikitas tona pero tiotlakan kachon sewa, kemah axkan sekinmeh yawih tlatekitiweh kahwen, aha, sekinmeh kemih n axkan tlatookah, kitookah nekan calabanzas. Kemah axkan miak kipipian awakameh, pues axkan sekinmeh kihtowa kipiah abas iwan awakameh, tlatiki nes okseki, ah calabacitas kihtowa sekinmeh kitokah, tlen kitlaliliah kanah bolsa, tos nekah kichiwa, tlen amo pues ya ok kemi chapani setl, tos nekahki kitlati, este setl chapani kemin axkan diciembre, diciembre netlan ika nekan nekan kan mawiltiah, aha. Aha nikan kemah, mas sekinmeh kinwikan ikonetzitziwan tlatekitiweh, ya mas kiawi ompakateh, o kinchiwiliah inkaltzin ika naylo, aha.